بقول له أول شي تسوي ميزانية، يعني دون مصروفك حاول إنك ما تروح مطاعم حاول إنك تطبخ بالبيت، حاول إنك تبتعد عن الأشياء اللي يشتت تركيزك مثل التسوق اللي ماله ظروري، وكمان حاول إنك توفر فلوسك أو تخبيها بحساب خاص علشان ما تقدر توصلها وادري إن كل ريال توفره يوصلك لهدفك أكثر.